أنا بقدر عيش حياة جيّدة ومن دون ما اتحدّى أيّا شي بي حياتي لإنّو الحياة الإنسان هوّ بيقدر يعملها كيف ما بدّو، بيقدر اعملها بسيطة، بقدر اعملها <hesitation> واسعة، بقدر كبّرا، بقدر أعمل فيّا الّي أنا بحبّو. ولكن أنا بدّي عيش حياة حلوة وجيدة متل ما أنا بدّي ب- بحب أنا أكتر شي إذا بدّي عيش حياة جيدة إنّي بختار مكان حتّى ما اتحدّى حدا في إنّي عيش بي مكان بعيد عن النّاس يكون قريب علي كل شي بس بعيدة عن اختلاطات البشر. بحب هيك ريّح راسي وعيش حياتي جيدة بي هالطريقة هيدي. بعمل لحالي أنا <hesitation> منزل والمنزل اللي حوالي بي كون مألّف من تلات أربع غِرَف، وليدي جمبي، وعيلتي جمبي، وكون أنا زارعة كل شي حوالين بيتي ما احتاج شي إنّي جيبه من هون و من هون حتّى تكون حياتي هيك جيدة. وبقدر إنّي كفّي فيا وهون ساعتا أنا هون بكون أنا رسَمْت الحياة الحلوة والجّيدة لا إلي لحتّى كفّي مشوار حياتي فيّا من دون أيّا تحدّيات مع حدا ولا مع الطّبيعة ولا مع النّاس.